مزورتش أماكن كتير في الفترة الأخيرة بس ممكن نقول إن أنا روحت الكوربه ولفيتها وكانت شوارعها جميلة وبعد كده روحت <hesitation> قعدت في مطعم وكلت فيه وقضيت يوم حلو أنا وصحابي لعبنا دومينو ولعبنا شطرنج وبعدين روحت كوبري قصر النيل موجود في القاهرة وسمعت أغاني وأنا باصه على النيل بس كده.